بصراحة ما مفكر اش راح اصير بعد عشر سنين بس اتوقع يعني اغيدي شغل خاص بيه يكون متونس بينو مرتاح اصدقائي وجماعتي يمي ونطلع نفرفر بل البلدان او اماكن للونسة والسياحة وعندي عائلة وقيعد مرتاح.